पिन्क् चोलोर मेअन्से हिन्जौकर्नि कलर् ननेनि तिसर् जनै जयु। एब उन्देस कर्नि, उन्देस हिन्जौकर्नि कलर् ननेनि तिसर् ननै जयु। भे पिन्क् चोलोर, एग पिन्क् चोलोर मेअन्से गोरोम्, गुदै, अरु, गुदै, अरु, तिजन्बुन् खोब्नै मेअन्से चोलोर्। भे चोलोर मेअन्से खि जनै दिवर्, चोत्तोन् चन्द्य्, अरु, सुन्सेत् पर्नि प्लोबो मिलै नै बुन्से। कलर्, बे चोलोर, उन्देनि, गले फुनै, अरु, उन्देस निजनै, उन्देस निजनै नोस्तल्गिअ, उन्देस निजनै चोन्फिदेन्चे, उन्देस निजनै शिने, मेन्से चोम्फोर्त्स् गनन्ग् शैन्, देफर्कोहै, शिनै जनै जयु। पिन्क् चोलोर अन्ग् मिलै फओ। अन्गि, थकै पोस्लनि मेन्से कलर् हितबे, ख्वेउ, पिन्क् चोलोर अन्ग् उन्देनि निर्बगै, उन्दे कोथो हिन्जौकर्नि बगै, वेस् खमी।